چین د نړۍ له زړو تمدنونو څخه دی چې، له زرګونو کلونو راهیسې یې امپراتورۍ لرله. د منګ، چینګ او نورو سلطنتونو وروسته، په نولس سوه او یوولس کې امپراتوري پای ته ورسېده. له نولس سوه او نه څلوېښت کمونیستي انقلاب وروسته، د چین ولسي جمهوریت جوړ شو. چین نن د اقتصاد، تکنالوژۍ او نړیوال سیاست یو لوی قوت دی.